Ko woni ɗum jooɗi ndiyam, ko woni sabu rewɓe ɓe woni e hoore leydi. Nde rewɓe maa, Ngal wi'ete fiyaangu ngam ɓe njifti, kono e ndiyam waawde miijo ɓe waɗi diiƴam.